Men albatta choy ichishni afzal ko'rardim limon va shakar bilan. <hesitation> Chunki bu menga qandaydir yoqimli ta'm beradi, yoqimli hissiyot beradi. Qahvani to'g'risi yoqtirmayman achchiqligi uchunmi xullas hidi ham, ta'mi ham yoqmaydi. Men choyni afzal ko'raman.